Arapoti ko jae ipora yae jaema amboipi aja seremiti tenondeva aja ame aja aiko rambueve va aes ko kä ipora jaema jovi ipoti rangagua amogüe ñana reta oi jaema jokua re vi se aja amaevi esa ya no ipora yaesa korupi